A chetlo moo kwaaj e xtok'xik rin jnob' k'iy chemo xok'wxik ri rjnob'juun, kemool. qiib'ri qiichilaal kuj yolwik, jrub'qjnob'eber che kk'amlamajbik chqe che che tjach chqe che xtiq tij, no'j chemo xtok'ustaj jun qjnob' ri wa ke'laq chb'aq'nwoch chemo rok'wsik jun qjnob' utz rok'xik xtib'an uche qaqche che xtiqtij, uche qaqche che xtjach chqe qache chin xtipon chuq taqxik utz ujk'olik k'uk njeel ri qichilal utz uj k'olik kuk'ri kajk'wa'l arek'uzt ri rok'wxik jun qnob' noj si tok'wxik ju jqnoob' nim che xb'anla'rik xki'waalore' chinaq xko'pon chu qtaqxik ek'ri qe qachik xtiq ch'iij qe uj k'o chu woorb'al uche qa uz ri'más uzt ke'laq ke xkujelb'ik aque xkujeb'inaq qin chi''chooj, xkujb'inik no'j qaqchee k'eex chqe arek uzt ri'rbá nik chemo rok'uxik jun qnoob' qaqche nim che tloq'iik qaqche nim che xtijik qaqche nim ne xko'pnik utz uj k'o chjaay are'ween ri te'laq chun wooch.